हलका और हवादार सूती पतलून गरम मौसम में पहने खातिर होगछे। मुलायम और लचीला पदार्च से बनल चागर्ष आरमदायक होगछे। आउ चलने में भी असानी होगछे अपनी सांस लेने की छमता। और कोमलता के लिए जाने जाने वाले लिलन ट्राउजर गरम। और आद्र परस्थिती के लिए बहुत अच्छा होगछे कर्यात्मक और। धीला धाला कार्गो पेंट आराम और वेवहारिकता दोनों बढ़िया देवत छे।